Wa lendang, kume har viti nang lendang, yinike nga shimdanan nake, nduk tu gha nu kadari, nduk tu tu tu haa ndi zundi magham nduk tu haa ndu ngutti ye chitti anyi sarch mu wannan magham kaji surem, yan bam yinike nga shimdanang nake mbu ta ji ye har ɓaro ye viri ɓaro mbu larji nangan, yiniki nga shimdang ku nduk zum magham mbu ta zhin magham to mbu kab yinike a zarannan, ganje nang mbu ta mbu <noise> kab din ne nga ɓa mbu zum magham bari ton bu kap di ya ziryana ɓa butan mbu shim tu larji zunza llunar mbu lbilis kap ka wada mbu larji yan shinga gwari yin ba su bana dyi bu nduk ba to hama Nu̱ Zhazhi, to khama nu kasha, to khama, to khama kap bambu ndukk a nje mbu damtari to, toka to ɓii damtar bu̱- bu̱zhinnang, to wud, to wud ndolar yennɗa, mbu ta wud, ndolar yenɗa, to khapa nda toku vir ɓalor yenɗa, nuge ka ƙnaki memunaram, yang mbu, yang nduk nugey mbu lbilis tu̱k ɓu gwa zhazhi ɓu magham ɓa ganje nang ba mbu̱ wa gab ku she magham magham ka zu̱za nyim, nang zun wor, nyin zan warba, ga nje nang tu̱k kap, ka ɗu̱ku tu ɗa kwata mbu giɗɗim ɓai. Yang nga wopar nang, ko kuma nga, nga zu̱ram za dyi nuge nga shimdon nang nake gwanta mi dyin yen, chem kha ndu yen, a ngi dyi nuge chema'a ma shiran nang chem shingha guma da kap dyi nuge chem aa ma zu̱ram nang chemka zu̱ mbu jimbi da yang